Bedo borna limse inde mai kikoy be leso. limse mai boddum masin ngam maube, bikkoi, derke en be robe pat do borna dum. limse je al'ada ummatoore lesdi mai on bedo borna ngam surugo bandu mabbe.